Amin ovuote mikru dianvonu uko nu ideden nul kponow mivo nyany itul ekeiny midokia mita tul uvay miyaw ukiyo mebuka bam uyaw uko nu tie mamdo uko yo oteiny dalm dog ukoyo midogi idedenyor mokprote vom tom uvay matubo miyaw idedenyo mibuka mipute ta deya meki ndo nuta deyita me ki do miyaw ikpoki mi inwol oknu movo gen inwine nukru imome oknu evo nyena matubo eni movo swey aswey do inwi boyoyo inwi ikpoki nu mi wola kru nwane buka okpokiyo kam ubukam okpokiyo ma- a do me ikpokiyo nu ibutedo me vo yawto mivom ekeiny me vo no uvay anu osome oknu imome nume mevo nyena inwi ikpokiyo nwane kru yaw imonyo evotan inum mahinese okunu baw meta inum mahine gina nu ojor okunu baw meta me ya me vey imo nu me okme odianke matubo minyam ukpenke inwi oso nu imoy oso okunen otnu iyabaw faken inumahine inwi inum mahine tutu ma- a ota tul inum mahine nu oten iva inimahine nu okru obu eta te eyitedo imoyo mey ginu nu meyi genme okme mevo nyena. inuasu no oso okumen evo nyena matubo ekeinewena owey nu mo javo darake omo ewey monwane jama a- a- a- inu asu no owey onyam onyan oso okien tovu muwane dem wa udeny uwund imoyo meja genwo meja mene inum menem.